Injo kanre-kanreangang a nu ku ngaia <hesitation> injo anu do' caria ri tumisi camba beh sipa' kalia injo ka punna ri <hesitation> pasi lauk injo kanre injo <hesitation> nampa apalagi ka punna sayur-sayuran anunna tumis na <hesitation> sipa' kalia i <hesitation> kanre-kanreangang a nu kungaia todo keloro <hesitation> sipa' to injo punna <hesitation> nganreki injo na utang keloro <hesitation> apalagi ka punna <hesitation> rie isse juku rangko <hesitation> injo juku' rangkoa <hesitation> nu sipa' cuman iyaminjo hajuang na nu <hesitation> malling todo nu <hesitation> rialloi injo rolo juku' a injo-njo ga'ra ta limang allo nampa <hesitation> kulle rianu, ri sanggara <hesitation> sipakna injo ri sakring injo-njo punna pasilauk ngasek injo